Põhilinõ asi, minkajaos nahkhiireq umma tsiibu kasutasõq, om siski lindaminõ. A ma tiiä, et naidõ tsiibul otsõh ommaq vist sääntseq küüdseq, minkaga nä saavaq hindäle suuhtõ süüki pandaq.